اقول حاول تبدأ بتقليل السكر تدريجيا، يعني مش فجأة يقطعه وجرب يبدل الحلويات باشياء طبيعية مثل الفواكه والعسل الطبيعي، ويبحث عن وصفات صحية يعني بدل ما يستخدم السكر فيها، والاهم انه ما يحرم نفسه او يعني اذا حبي- اذا حب ياكل شي ياكله بس كمية معقولة ، ويحاول انه يوزعها مع اكلات صحية.